Muhaŋumoġaini, amooġo náṗineġaɭo źimilobiaḃulobiaḃe źíźaixuku toḃuŝemi. Baiyale, minaɭemi, baiyale monuḃuletuo. Otianahaŋun, múlu múlu númuɭeġu, pask ná- názomoeḃaan, muɭialeźahali mañaḃanahaŋun kaźuonemo timi óom kúśieneźemomi biḃaa.